Kua kïraïko yamboyɨ tembiu yauva, yandeko yayueta, öime amogue oipota tembiu oyɨkavi oipota, jare oimevi oyɨmbɨu oipota, soo, jevae, ani verdura reta jukuraivi, öime tembiureta yau, oyïmbae va, erei yaikuata maerako yau jukuraiva